verða prófsteinn á getu íslenskra lögregluyfirvalda segir formaður vinnuhóps o e c d gegn mútum reynist yfir milljarðs greiðslur Samherja mútugreiðslur sé það stórt mál á heimsvísu tap Íbúðalánajóðs á lánastarfsemi frá tvö þúsund og fjögur nemur tvö hundruð milljörðum nýr sjóður verður stofnaður til að reyna að takmarka áhættu og kostnað fyrir ríkissjóð tugum tókst í dag að flýja umsátur lögreglu við háskóla í Hong Kong sem hefur verið griðastaður mótmælenda kínversk stjórnvöld leysa vandann vegna mótmælanna án afskipta annarra

segir sendiherra Kína í Bretlandi á síðustu þremur vikum hafa sjö íbúðir á Akureyri ýmist skemmst eða eyðilagst í bruna margir af íbúum þeirra hafa misst allar eigur sínar að skipta Isavia í

þrjú félög er ekki fyrsta skrefið í átt að einkavæðingu

segir forstjórinn samgönguráðherra segir engin áform um að selja eignir á Keflavíkurflugvelli

gott kvöld ásakanir á hendur Samherja um mútugreiðslur eru trúverðugar og málið verður prófsteinn á getu íslenskra lögregluyfirvalda þetta segir formaður vinnuhóps o e c d sem fylgir eftir alþjóðasáttmála gegn mútum stofnunin muni fylgjast náið með málinu

er aðili að alþjóðlegum sáttmála Efnahags og framfarastofnunarinnar o e c d um mútur í alþjóðaviðskiptum drago Kos formaður vinnuhóps o e c d sem fylgir sáttmálanum eftir hefur kynnt sér ásakanir gegn Samherja um mútugreiðslur í Namibíu

segir að það kunni að koma fólki á óvart að slíkt máli komi upp á Íslandi formleg lögreglurannsókn mun hafa hafist þegar Jóhannes Stefánsson mætti í skýrslutöku hjá héraðssaksóknara sama dag og þáttur Kveiks var sendur út að

segir mestu áskoranirnar við rannsóknina að málið teygir sig yfir landamæri og því þurfi að vinna með

og svo þurfi að sanna hver vissi hvað og hver ásetningurinn var samherji hefur

varpað allri ábyrgð á Jóhannes Stefánsson segir að slíkt sé mjög algengt oft nái lögregla að sýna fram á annað segir að ef það kemur í ljós að meira en milljarðs greiðslur Samherja til ráðamanna og venslamanna þeirra hafi verið mútur teljist þetta vera stórt mál og

og venslamanna þeirra hafi verið mútur teljist þetta vera stórt mál og og Katrín Jakobsdóttir var líka spurð um þetta mál á

hvað þeim fyndist um það að sjávarútvegsráðherra hefði hringt í vin sinn Þorstein Má Baldvinsson forstjóra Samherja

eftir að hann fékk fyrirspurn frá Stundinni um

stjórnkerfi í Namibíu ég óska eftir því að heyra viðbrögð hæstvirts forsætisráðherra

við þeim sjónarmiðum að meintar mútur séu fyrst og fremst

að kenna er hún sammála hæstvirtum fjármálaráðherra íslensk stjórnvöld munu ekki líða það ef fyrirtæki brjóta lög það fer í réttan farveg og það er ekkert umburðarlyndi af hálfu íslenskra stjórnvalda til lögbrota hvort sem það er á lögum um mútugreiðslur hvort sem það er á lögum um peningaþvætti hvort sem það er á lögum um skattsvik og skattaundanskot af minni hálfu er það algjörlega ljóst og ég tala fyrir hönd ríkisstjórnarinnar allrar í þessu máli

máli það verða ekki liðin lögbrot og það verður farið yfir lagarammann sömuleiðis hvort einhverjar ástæður séu til úrbóta Katrín sagði að á ríkisstjórnarfundi á föstudag hafi verið kynntar aðgerðir til að herða skattaeftirlit og á ríkisstjórnarfundi á morgun yrði farið yfir en það voru fleiri mál rædd á Alþingi í dag því fjármálaráðherra

fyrir frumvarpi um stofnun nýs sjóðs

ætlað er að halda utan um eldri lán og skuldbindingar Íbúðalánasjóðs ástæðan fyrir

frumvarpinu er að

Íbúðalánasjóðs fer inn í í nýja stofnun húsnæðis og Mannvirkjastofnun en félagsmálaráðherra mælti fyrir frumvarpi þess efnis í síðustu viku í stuttu máli má rekja tap Íbúðalánasjóðs til ákvörðunar í rekstri sjóðsins árið tvö þúsund og fjögur þegar húsbréfakerfið var lagt niður og nýtt

tekið upp ákveðið var að sjóðurinn veitti

íbúðalán skuldabréfin sem sjóðurinn seldi til að fjármagna sig voru hins vegar óuppgreiðanleg níutíu prósent þeirra eru í eigu lífeyrissjóða vegna aukinnar samkeppni á lánamarkaði hefur stór hluti lántaka endurfjármagnað húsnæðislán sín og greitt upp lán sín hjá Íbúðalánasjóði

situr því uppi með eignir sem bera lægri ávöxtun en vextirnir á skuldabréfunum sem sjóðurinn seldi til að fjármagna lánin þá hefur verið lítil eftirspurn eftir íbúðalánum á þeim kjörum sem sjóðurinn hefur getað boðið í greinargerð með

kemur fram að munur á eignum og skuldum sjóðsins sé í dag um tvö hundruð milljarðar íbúðalánasjóður hafi sem sagt tapað tvö hundruð milljörðum á lánastarfsemi sinni gert er ráð fyrir því að á gjalddaga skuldabréfa sjóðsins árið tvö þúsund þrjátíu og fjögur verði staðan hundrað og fjörutíu milljarðar sem falli þá á ríkissjóð meginmarkmið hins nýja sjóðs er að lágmarka þá áhættu og

kostnað sem ríkissjóður stendur frammi fyrir tugir mótmælenda voru handteknir í Hong Kong í dag þegar þeir reyndu að

út úr háskóla sem lögreglan hafði umkringt

sendiherra Kína í Bretlandi segir kínversk stjórnvöld gera allt til að koma í veg fyrir erlend afskipti af mótmælunum mótmælin sem staðið hafa í Hong Kong í ríflega fimm mánuði hafa harðnað undanfarna daga kínverskir hermenn mættu

að sögn til að hreinsa til eftir mótmælin en það hefur valdið áhyggjum hjá mótmælendum af því að Kínverjar fari bráðum að beita valdi orð sendiherra Kína í Bretlandi hafa væntanlega ekki dregið úr þeim áhyggjum en hann gagnrýndi stuðning bandarískra og breskra stjórnvalda við mótmælendur mótmælendur hafa hreiðrað um sig í heimavist Tækniháskólans í Hong Kong

að fæla lögreglu burt en hún umkringdi skólann í nótt þetta hefur eins og gefur að skilja valdið nokkrum skemmdum á skólanum

hundrað mótmælendur sættu svo lagi og reyndu að flýja tókst nokkrum það en margir voru handteknir enn eru nokkur hundruð manns í skólanum atburðarás helgarinnar hefur leitt til þess að erlendir námsmenn í Hong Kong hafa margir hverjir verið kallaðir heim meðal annars til Ástralíu Bretlands og Bandaríkjanna gríðarlegt eignatjón hefur orðið í fjórum húsbrunum á Akureyri undanfarnar þrjár vikur talið er

að kveikt hafi verið í einu húsanna en í tveimur tilfellum kviknaði í út frá eldamennsku slökkviliðsstjórinn segir algengustu orsök húsbruna að pottur gleymist á eldavél og þá er ég

að kvikna í og barnið mitt er uppi og ég hleyp upp

næ í hana gríp símann hringi í Neyðarlínuna og þá

svört af reyk Alexandra og dóttir hennar voru í mikilli hættu þegar kviknaði í fjölbýlishúsi við Brekkugötu á Akureyri seint í síðasta mánuði þarna missti Alexandra flestar eigur sínar því allt innbúið er ónýtt já ég reyndi að bjarga nokkrun flíkum svona dýrustu úlpum sextíu

ég fór með í hreinsun og reyndi að ná lyktinni úr því en annað

bara allt saman hún segir innbúið tryggt en í þessa íbúð segist hún ekki vilja flytja aftur

sjá fram á að gera það ég ætla bara að koma íbúðinni í stand mála hana og svo mun ég setja hana á sölu og frá brunanum í Brekkugötu hefur eldur komið upp í þremur húsum á Akureyri og eru tvö þeirra ónýt sjö íbúðir eru ýmist mikið skemmdar eða ónýtar síðasti

við Norðurgötu þrjú þegar þetta gamla

timburhús nánast brann til grunna það voru þrjár íbúðir í þessu húsi og fólkið hér tapaði öllum sínum eigum já þetta er mjög óvenjulegt á okkar svæði að það séu svona stór tjón á stuttum tíma mörg stór tjón talið er víst að kveikt hafi verið í húsi sem brann í Sandgerðisbót á dögunum en lögregla segir málið enn í rannsókn þá er bruninn á Norðurgötu í

rannsókn en íkveikja er talin hugsanleg orsök og allt eru þetta gömul hús sem Ólafur segir gera slökkvistarf bæði erfitt og hættulegt einangrunarefni og bara byggingarefni í þá daga var bara annað heldur en í dag og þetta eru mun hættulegri hús varðandi bruna

segir stjórnina hvorki hafa átt frumkvæði að nýju skipuriti á Reykjalundi né uppsögn tveggja stjórnenda þar en hvort tveggja olli mikilli ólgu Sveinn Guðmundsson formaður stjórnar segist vona að friður ríki nú á Reykjalundi eftir að heilbrigðisráðherra skipaði starfsstjórn sem kunnugt er hafa læknar og fleiri starfsmenn gagnrýnt nýtt skipurit og uppsögn fyrrverandi forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga einnig ráðningu eftirmanna þeirra sem reyndar hafa bæði sagt upp formaður stjórnar SÍBS hefur gert stjórnvöldum grein fyrir atburðarásinni eins og hún horfir við stjórninni sem er í grófum dráttum samkvæmt heimildum fréttastofu að í júní hafi nýtt skipurit hafi verið innleitt á fundi framkvæmdastjórnar Reykjalundar þar sem eigi að ráða framkvæmdastjóra endurhæfingarsviðs áttunda júlí hafi læknaráð skrifað Birgi Gunnarssyni þáverandi forstjóra og mótmælt þeirri fyrirætlan viku síðar hafi faghópar skrifað honum og gagnrýnt að nýja skipuritið hafi ekki verið kynnt tuttugasti ágúst hafi forstjórinn fundað með stjórn SÍBS og fullyrt að búið væri að kynna skipuritið og almenn ánægja væri með það og tveimur dögum síðar að búið væri að ráða framkvæmdastjóra endurhæfingarsviðs sem stjórnarmönnum hafi þótt undarlega fljótt ellefta september skrifaði læknaráð formanni stjórnar og harmaði trúnaðarbrest milli forstjórans og Magnúsar Ólasonar framkvæmdastjóra lækninga og

óskaði aðstoðar stjórnar

í byrjun október var Birgi Gunanrssyni forstjóra og Magnúsi Ólasyni sagt upp störfum með þessu viðtali er ég ekki að rjúfa neinn trúnað ég er bara að segja sannleikann eins og hann er ef þjóðin vill heyra sannleikann þá er hann er hann svona í sinni einföldustu mynd við gerðum ekki skipuritið við komum ekkert að skipuritinu við vorum beðin

að koma upp eftir það raðast upp málin þannig að við urðum að ganga frá starfslokum við við forstjóra og Magnús Ólason frá eðli málsins samkvæmt þar sem nýr maður var að taka við hans stöðu hann ætlaði ekki að hætta í nóvember eins og segir í fréttum hann sagði við okkur á næsta ári í maí

gat ekki gengið upp út af fjármunum

að gæta þeirra en ég er ekki að rýra hans störf eða neitt í þessu samhengi hann á örugglega ekkert annað en heiður skilið og báðir þessir menn að mörgu leyti þetta er bara óheppilegt mál hvernig það raðast upp og við erum ekki höfundar af því á engan hátt samgönguráðherra og forstjóri Isavia segja það ekki upptakt að einkavæðingu að færa hluta rekstrarins í dótturfélög fulltrúi Framsóknarflokksins í stjórn Isavia var ekki hlynntur breytingunni Isavia er félag í ríkiseigu sem rekur flugvelli og flugleiðsöguþjónustu stjórn félagsins samþykkti í síðustu viku skipulagsbreytingar sem fela í sér að hluti starfseminnar færist í dótturfélög þannig verður Isavia móðurfélag utan um Keflavíkurflugvöll en það starfar í samkeppni við aðra flugvelli tvö ný dótturfélög koma inn annað heldur utan um innanlandsflug og hitt um flugleiðsögu fríhöfnin verður áfram rekin sem

og því verða þrjú dótturfélög innan Isavia forstjórinn segir þetta gert til að gefa öðrum sviðum fyrirtækins en Keflavíkurflugvelli kost á að taka ákvarðanir á sínum forsendum og vera í rekstrarumhverfi sem þeim hentar það

hefur verið skrifað um það að þetta sé mögulega upptaktur að aðkomu fjárfesta einhvers konar einkavæðingu á hluta starfsemi Isavia

slíkt á sínum fundum hvorki einkavæðingu né aðkomu fjárfesta þessi skipulagsbreyting er eingöngu til þess fallin að gera okkur betur hæf til

sinna þeim verkefnum verkefnum sem okkur er falið ákvörðunin um uppskiptingu Isavia er tekin af stjórn og hafði samgönguráðherra ekki aðkomu að henni hann kveðst ekki gera athugasemdir við hana svo framarlega sem hún raski ekki áformum í flugstefnu fulltrúi

Framsóknarflokksins í stjórninni var ekki hlynntur þessari ráðstöfun ertu sama sinnis já við höfum bara bent á að það þurfi kannski að vera skýrari framtíðarsýn hvernig menn eru að gera skilaboðin svolítið út á land með því að setja alla innanlandsflugvellina í dótturfélag er svolítið andstæð þeirri umræðu sem hér hefur verið í þinginu um að við eigum að horfa á fyrirmynd frá

Norðurlöndunum þar sem öll Norðurlöndin reka svona

að fara í sitt hvora áttina en að mínu mati er svo ekki Sjálfstæðisflokkurinn hefur þá stefnu að bjóða út rekstur flugstöðvarinnar það er þó ekki á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar segir Sigurður Ingi alls ekki Ástralir búa

sig undir versnandi gróðurelda í vikunni Íslendingur í Sydney segir að

rignt í borginni í eitt og hálft ár skæðir skógareldar hafa geisað í austurhluta Ástralíu undanfarnar vikur staðan batnaði aðeins um helgina en í þessari viku er spáð miklum hita allt að þrjátíu og fimm stigum sem er óvenjuheitt á þessum árstíma og þurrum vindi þannig að hætta á gróðureldum getur aukist enn

enn frekar sex hafa farist í og tæplega fimm hundruð heimili

brunnið til grunna

Gunnar Pétursson er á Saint Vincent sjúkrahúsinu í miðborg Sydney hann er ekki í hættu á þeim slóðum en miklir eldar loga í nokkurra tuga kílómetra fjarlægð frá borginni hitinn er alltaf fyrr og fyrr á ferðinni í Ástralíu og er meiri á á bráðamóttökuna þar sem Gunnar starfar kemur fólk í hættu vegna reyksins sérstaklega fólk sem er veikt fyrir af öndunarfærasjúkdómum sumir alvarlega veikir

beðið um að hafa allan vara á og vera tilbúið að forða sér að heiman í vikunni heimsþing kvenleiðtoga verður sett í Hörpu í fyrramálið í annað sinn fjögur hundruð og fimmtíu leiðtogar sækja þingið frá um hundrað löndum þátttakendur

á Suðurlandi ekki koma í veg fyrir opinbera heimsókn á Bessastaði þar sem Guðni t h Jóhannesson bauð þau velkomin til landsins næstu tvo daga verða

með framsögur og taka þátt í pallborðsumræðum þá veitir stjórn alþjóðasamtakanna Women political

í annað skiptið sem við höldum þessa ráðstefnu hér markmiðið

er að taka málið lengra taka það frá orðum til athafna

stjórnmálum viðskiptum listum eða fjölmiðlum þeir ganga lengra og þeir segja það sem við ætlum að gera er og svo lýsa þeir yfir aðgerðaráætlun sem tengjast

að auka jafnrétti á þeirra sviði svo koma þeir aftur eftir ár og segja okkur hvernig gekk neyðarástandi hefur verið lýst yfir

landinu hefur verið lokað og eina háskólanum þá eru allar bannaðar tilkynnt hefur verið um meira en sjö hundruð

á síðustu þremur vikum og eru um hundrað manns á spítala með mislinga þar af fimmtán á gjörgæsludeild sex börn hafa látist úr sjúkdómnum fimm þeirra voru yngri en tveggja ára tvö hundruð þúsund búa á

að þriðjungur þeirra sé ekki bólusettur árið tvö þúsund og þrettán voru um sjötíu prósent ungra barna bólusett í dag er hlutfallið aðeins þrjátíu prósent

stjórnvöld hafa lýst því yfir að faraldurinn geti orðið enn skæðari og bólusetning er nú skylda lúðrasveit Stykkishólms er sjötíu og fimm ára gömul íslensk lög lifa enn góðu lífi hjá sveitinni en rússnesk og japönsk lög úr teiknimyndum

fá einnig að hljóma

lærum mörg svona stundum meira að segja Disney lög og alls konar

lúðrasveitin var stofnuð sumardaginn fyrsta nítján hundruð fjörutíu og fjögur nokkrir af þeim sem stofnuðu hana fermdust sama dag og stukku úr fermingunni til að stofna sveitina Víkingur Jóhannsson var fyrsti stjórnandinn hann var líka

organisti og eini kennarinn hérna þannig hann bæði stjórnaði og kenndi

tuttugu árum seinna árið nítján hundruð sextíu stofnaði lúðrasveitin Tónlistarskóla Stykkishólms víkingur hefði kannski ekki valið sum lögin sem sveitin spilar í dag

enn meiri en áður og alþjóðavæðingar gætir ekki síður hjá lúðrasveitum en annars staðar í samfélaginu

á meðan eru mörg lög sem lifa enn góðu lífi ekki sem er nákvæmlega

veðri en hvöss austanátt leikur um sunnanvert landið fram á morgundaginn og hefur Veðurstofan gefið út gula viðvörun fyrir Suðurland gert er ráð fyrir snörpum vindhviðum við fjöll einkum í nágrenni Eyjafjalla

geta náð þrjátíu og fimm metrum á sekúndu Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttum það er Kristjana Arnarsdóttir sem

það skýrist á föstudag hvaða liði Ísland mætir í

umspili fyrir karla í fótbolta næsta sumar

fær heimaleik en hvort leikurinn verður spilaður hér heima á eftir að koma í ljós íslensku kylfingarnir þrír sem tóku þátt í

verða prófsteinn á getu íslenskra lögregluyfirvalda segir formaður vinnuhóps o e c d gegn mútum reynist yfir milljarðs greiðslur Samherja mútugreiðslur sé það stórt mál á heimsvísu tap Íbúðalánajóðs á

lánastarfsemi frá tvö þúsund og fjögur nemur tvö hundruð milljörðum nýr sjóður verður stofnaður til að reyna að takmarka áhættu og kostnað fyrir ríkissjóð tugum tókst í dag að flýja umsátur lögreglu við háskóla í Hong Kong sem hefur verið griðastaður mótmælenda kínversk stjórnvöld leysa vandann vegna mótmælanna án afskipta annarra segir sendiherra Kína í Bretlandi á síðustu þremur vikum hafa sjö íbúðir á Akureyri ýmist skemmst eða eyðilagst í bruna margir af íbúum þeirra hafa misst allar eigur sínar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

segjum þetta gott í bili sjáumst aftur klukkan tíu í kvöld þangað til